Nëse ni mac don me e shfaq dashnin’ që e ka ndaj pronarit atëhere maca ka me prit gjithë ted era, ka me mjaulli, shtrihen n’shpinë edhe e shfaqin barkun, e ekspozojn’. <hesitation> macat kërrhasin kur jon t’qeta. Ose macat masazhojnë ose brumosin me putrat e tyne <hesitation> momentin kur shfaqin dashni te pronari.